Miagbɔ fiya, nuyiwo midona ɖe miabe ŋtiwoa: ein midona awu <hesitation> nenye be <hesitation> mi ya yi ɖe <hesitation> hanugbe, mi ya yi hame be nu wɔƒeɖe, mi be mia ƒo ʋu gbe le afi ɖea, ne <hesitation> nu kɔkɔe ɖe nɔna nu me ne mi, ye mi tsɔ na. Ye nyi avɔ mixɔ de na abɔ me mia ŋtsuwo, nyɔnuwo tsã wo tɔna wo be enudodowo woxɔ dana ɖi kpe, mi le na be nɛ dana ɖi kpe. Eye ne mi dza yi de ehanugbe ma mizã nɛ, mitsɔ nɛ pkoa mi xɔ dona, ye mi zãna tsɔ yina. Ne mi le aƒemea, mi dona aƒeme be nuwo, atakpi kple awuwo midonawo. Eye ne mi ya yi ɖe agblea, mi dona agble be nudodo ɖe vo, ye ne mi ya yi agblea ye mi dona ye tsã tsɔ yina ɖe agble. Voa nye ŋtɔ ya, enu yi ne dzɔna dzi nu ŋua, ye nye avɔ ke ma xɔ sa mase, asa masea dzɔ na dzi num, ye ne me sa mase la xɔmea, <hesitation> nanyi ɖe axɔmea, edzɔ na dzi num.